Fum n wan ta'am iŋɛ se'em tee fu ligeri fu san yeti fu kiŋɛ sarɔɔ de la: Fu ta'am kiŋɛ banki ta tee bii fu ta'am kelum kiŋɛ sɛba n tuni ligeri teere tuuma duma zi'isin la mɛ ti ba ta tee bo fu gee ti fu nyaŋɛ kiŋɛ fu sarɔɔ la.